Sakafo matsiro no tiako kokoa atao sakafo maraina noho ny sakafo mamy satria ny sakafo matsiro dia mampaharitraritra kokoa noho izy mahavoky ary koa mbola ela vo hisy ny sakafo atoandro.